Mbarakôa ialanô amizany zany an dia Rehefa kôa anô ka hoe mahandro zany anô dia mila fantarinô tsara hoe zovy dia firy aby si zany olona tokony handeha ihinana ananjy, dia atônô bitika mifagnaraka amin'ny le olona akeo. Igny zany mba elana amin'ny le hoe simba dia ariana avekeo.